Jarri norwea khun mara birri ishin khurtummi akhan nyati khurtummi thaa bahariatif iyoo thun thadhibinen aminen sagale foniti thaa viaziati iyoo mkatenen lila nyati sagale ishian thadhibin makaishian farkal yedheni ee suun fonn holathi uttesiki yedheni suun khurtummi adhii thaa ghoseni ee lefsi yedheni ishinitun viazuma unga iyo anenin wolkasdhaniye